मैं भाबो गाहो एटू फुफ खिनानिया जन्तुबली भाबो कारण <hesitation> की बुकात इमान लुतुर बुतुर होई ठाके ताक देखिलेई। की बार लागे आरो बहुत गन्धा आहे कारण की हाते की तयों गासा बाल डरे थौस कुनु नियाम ना ठाके। आरो मानोर की तयों ताक नि ना राखे की हाते बुकात लुतुर बुतुर होई खोई बागोरी फुरे कारण की हातर। इमान विटर गरम ठाके कोबन वारे जे यहाते अमार गरम लागे जे यहाते बुकात तरनाड़ करण की हातर बुकात लुतुर बुतुर होई। ठाकी फाल पाइ अरो निक्स ताने काई खुली गले है करण से बुरो पराई की हातर बैया गुण्धाइ है गुण्धाटर करणे मानोरी। तार बहुत किनानिया बुले फाभू मैं मिखे के फाभू जे गुण्धाई।